बरसात के मौसम मेन खुब ठानका थनकैसै की आ ठानकाबा ठनकते ठनकते गिर जाइसै न त उहे बाला चट्टान होजाइसै की । त एक दिनका बा न खुब मेघ परैत रहलौ खुब मेघ परैत रहलौ आ उ दिनका बा ठनकाबा ना रहलै ठनकैत माने हम एकेले रहली की रूममे हमर पापा चल गेल रहल घरे त उ दिनका बा रातबा मेन हम सुतल रहली की त हम कहली ठानकाबा त ना हीए ठनकैसै त कथी के डर लगतै। त उ दिनका बा न हम रहली बाहरा बैठल की त मेघबा छुट गेलै तब जाके एके तनका मे एतना जोरसे ठनका ठनकलै एतना न जोर से ठनका ठनकलौ की हम डेरा गेल रहली त उ रातबा मे कुछु ना भेलौ त सबरे पहर औसनके त पानी ना रहलौ परैत । आ गर्मी के दिन रहलै त हम जाके छत मे रहली बैठल एकेले त सबेरीया पहरन रहले रहले मेघबा लागेलौ की त हम कहली रहे देही मेघबा परे लागतै त हम नीचा चल जबै त एके तनका मे बदलबा गरजे लागलौ घरघरघर घरघरघर आ ठनका बा ठनके लागेलौ त ठनकाबा ठनके लागलौन। त सफा एतना न जोर से ठनका ठनकलै की हमर घरबा से तनका दुर अगाडि एउटा परती है की उहे मे जाके ठनकाबा गिरलै। त उहे ठनकाबा गिरलैन त सफा एतना न जोर से उ लगन आगी आ सफा पखल आ काठ ओठ लहलै गिर गेल सफा उ लगन रहलै न जरैए देल रहलै एतना जोरसे ठनकाबा गिरल रहलै आ एतना न जोर से बजर रहल आ एतना न जोर से सफा इजोत भेल रहलै की हमर न डरके मारे आखे पुना गेल रहल सफा लाल लाल रहलै उ बाला बरल ठनकाबा सब गिरैसै त हनरे।